पेंग्विन आमका थंड जगेन मेवता जाशे आंटार्टिका। तिंका एक मोटी चरबेंचे कात अस्तां जेतून तेह अपल्याक गरम थेंता। तिंका खूप केस अता ये तिंका गरम थेंता।